Marina rô raha nivolagninao mikasiky film igny eh, nizahako ba ka izy igny, agnao avy vô nivôlagna igny zah ka raha ty hizaka, zah de keo nandeha taminah cyber nalaka raha io ,avy eo nizahako, tegna le tiako eh, na za keo mbôla tagny impodizagn'ny filma igny fô.